Na nka kuu ta ye livi la'a, ye la'a nkaso lo ndekaso á, xi vií na ja'aso lo'oi ya á, na nka ni kuu lo ni lakua'a ña'a taka paaso, maaso, ii-ijnaso lo livi lo na lakua'aso, ta ye la'aso á lo na ku-kune'e nkai ye yɨñu'u ɨ́ɨ́n ñayivi ñe'nu, a kue ní nka ndɨ meei, vií na kunde'ya jna'ai vií na kala kuedadojna'ai, vií lo na ndajnu'ui, na ka ndajnu'u viíi, lo kú kujanandeejna'ai, <noise> kú lo kuu nái, kuu lo ijña na xi lujua nka ni lakua'aña'a taka ii-ijnaso ye lo wa'a lo lujua lo na kukuu wa'aso naá a lo livi ijña na xi ndee lujua naá te ndee ní nka ni yeeso naá te ni ini maniña'a ɨ́ɨ́n ñayivi, a ɨ́ɨ́n to'o ndee nka ni inoso naá, te ni ini mani ña'ai yuye'e yuke'ei, te ko jnu kuu kú kuu wa'aso naá, koso ko kujaniña'ai, ñaliko kaxiii lo jiniña'ai yata ve'ei naá, ve'e nkai naá, a te ye naá lo kuyika lo na lakua'aso ta ye la'aso naá lujua ni nka lo. <noise> kua'ai lo na kukuu yɨñu'ui, kú lo kuu na nka lo kuu kolonda'ai a na nka ijña naá, xi ye naá lo ni lakua'a ña'a taka ii-ijnaso lo kue kunda'viso te na ku kuu yɨñu'uso naá, livi jnu ye ni tai te livi wa'a ní, a jnu ye ña ni tai ko livi ñatu na kuu lo jɨ'ɨso te lo kuu kolonda'aso a lo kuu livi ña ni ja'ai te jnɨso a nani ijña te jɨ'ɨso ke'eso, xi ñaliko ka wa'a, ta ye naá lo kuyika ye lakua'aso ta ye la'aso naá, xi ndee nka jue'ei te ni ini maniña'a ɨ́ɨ́n to'o a ɨ́ɨ́n ñayivi yuye'e yu ke'ei, te ko jnu kú lakua'asoi ye naá, te ye u'ui kuu xi livi ñaliko jna'a va'ai, yujne ijla te nduu ɨ́ɨ́n vekāā, nduu ɨ́ɨ́n kuexi, nduu ɨ́ɨ́n pletu nduu, kue'e ye kukuu jnu kú lakua'aso ye la'aso naá ta ka nka ta ye lo ni lakua'a ña'a ta ii-ijnaso naá.